Yi tsohorna aka foh ntsisu tiya tsuhai ya tsuhui auda tsihu ntsirya turu miha ya bwi sukwar na ya luba ya bittsi undjum ya bilotsi unazum ya si yatai duvai ya dulbu karir soka kwa ya dulba sabul akwa ya dulba yimi akwa yodulba kari ala auza na yu mbu mbwa yi dulta ya ya wudzurakwa ya ya mis akwa toh kulini tsuhur na aka amponi alai kuma yan ngyar wai mayakoi ampani ya agaba aka tsihuni har ko ntur na ana kantu alai tsihu mai sunam a konta li tsuhu akwa dunye adiya wai kulini sunam aludsi tumuri atwa dunya adiwai kowani su ya ajau ya tsuhuni ana karbe tumur mai akwa dunya adi wai kamur cigaba ata tsuhuni mai dji akwandi ampanie tsuhu adiwai tsuwani sutavra ga yati aka tsuhu wai kuma godiya boro su ceta ndu duk kuma sukuna ga pwi akwa dungu afi wai murto saka tunda luba mura luba kowa kadar luba kadar luteu pwi vwi kadar tsuhwai kamur tsuhur murmai surndzoi ahandadar adiya amfontumor wa an, sai hoal zaabi ahaivi kowai ani ampunin muri kandzi ka hovi auvi toh ampanir hauwi adiwa kudzu murnanatara kwa ntaku ind yini mfrar na kwa nfatiuisi yiana hartarna. Yadiya kwi muawi tiya yadinga havi wai gura ka du andzi maani dzu havi dzu hasaani aha nda sula ka saahani toh amponiradiwa wai kudzi tuga tarar nheh atiwa ntaku gusi ga kudlur nboh nheh atiwa ntaku gusi ga kudlur nhoh akwa kuta kurneh ga kudlur nheh sakar salah ya gu ya solar sakar pi yo gu pi vur kuri ndu tugura kwa kuta ki ah wone gu piya gupi lapiya wai ah lapiya gu pi duvir neh gu toror nheh lakwa ntaku gu lukwa puktsir nheh akwa ntaku gu si aha wani go pok tsiya lafiya mumu ntaku ah ntatau kalon toh gu baicini ya kulur nhoh gu sakar pi kuya anu ga pir nheh tsuwai vur ku kuri ani wani gupiya murpi lapiya wai a lapiya arpi ye gadaturar neh akwa ntaku gu si ye oni wone gupuh sfiya ana kwa dabwaguriyim ladiwa ani ga kuti roba ka lungo kutsi yimur neh ga ka kopa ga longa dulbo sorne kadiyaya hopo wai ani ga lungwa kitsi surne gu kitsi ga purpurati wozor neh ani gayati ga ka mgor nheh gati duvai kaka wozar nheh gur sunya ani gur sallah gur yati komai da komai ani gra pi kaka wazar nheh vur ku kuri ga viti tuhum gu bata viti duvai alo wozar nhch wazar nheh dorakwa makaranta kuma gu djuteti tudar kuma dar tarar dar akwa makaranta gu kuma ga tarar nheh akw ntaku gu luka puktsi akwa ntaku nda gu sikuma gutea sukar nheh a dumbo gadiya ka sukwor neh wa toh gabara sukwar nam damu nom buga toi gu pwi gu yatala wazar nheh ani gur pu pi vur ku Wani gupiya a yi pi lapiya lapiyu ahgu ku ti duvai ya pwi wajor nhen kadar tro kwa makaranta gu kuma ga tror nheh akwu ntakwu ga tarar nheh kwo ntatu gu luha puktsi tsuhur nhehe tabur nheh adaigu nguktsi tabar nheh gu siyo kuri asugwair neh adai gudum tsi asugwar neh gudoimber neh adai gudum tsi asugwar neh gudoimber neh adai gudumtgi gudomber nheh migder neh adaigu bli sur nheh gu si ga dum sutwar nheh tsitsi di ga tsatsantar kirne go prati woziyor neh ga yati wankre wanke yorneh kaga prati waziyor neh gu vwi tuhum gur guma yur koka woziyoinai ka yidar sallar nheh ani sw ga pir nhch tsuwai guku pir nheh tsuwa ani vur ku hyetu towai ani goya am poni adai ani paidar ani ga tara tsuwai ga domtsi surna ani ko wani vur ani ga luba ani ga sun ta sukwar neh ahani kowani vur ga suhun ga domtsi surnhen gu dumba surneh ga blati surnah ga ya ampani atiur stuwai ga ya ampani kur ma vur tugu luba ga mvar ka dumtsi tsuwai arpinda ye guluba galuka domsti ahani ga si ga dumtsi surne ani ga bula surne ga bla surne tsuhu kam tsuku aka ampani. Paida tumura ndzai adiwa paida tumura nzai adiwai komur tsobwai gonkiya komur vwi tsohu ni aka tsi kuma adi tsuhuni waa sunan a warware tumui akwa dunyo adiwai tsohu wai tsano a wai kamurya kalkal tum kamur nguzi soana ani kamur ya ko dzu dzo fayayerar nheh ye ga slai ga ndugul akwa leda ka wazar nheh adul nta alagheh bukatar nhch hyatigu yata kri ga nyopti kari ala wazor neh ga dulba ladar babai kekal lumurdar ba makaranta ma ga nyinta ladur sulaka kilaka ana honi stanahani komor ya mai tomur ta ngi ahani ni ampanir adiwai kuma zomarmu tsowa diwai mur ya sonar mur wai yorwu nda wuda puryarwa da yi mi ma you zundi woi yopurwa yarwani nda pwi kupa sosai ase tindin pri saka tiyar tar si akwa dini saadi dzou wai mpuni ahanini murtala fohdu bayar dulba yarda kusti wai shikafa ni ahani ma nir naila dali yara tai to soma mal ahanini ma nil naira talatin yoji ahanini shimkafa shakadai ma yara toi yarda kwasina toh kulini ahori adi tsuhuniwai sunan alamus sauki akwa dunya adiwai kamur ngozi tsuhuni papal tsar.